في الصباح أفضل أن آكل أكل مالح لست من محبي الأكل السكري في الصباح مثلا أريد أحب أن آكل البيض مثلا بيضتين في الماء أحب أن آكل مثلا بطاطا و أحب أن آكل فاكهة و بعد البطاطا و الفاكهة و البيض أشرب قهوة لكن دون سكر يعني أتجنب قدر الإمكان الأكل الذي فيه سكر عندما آخذ فطوري في الصباح و ذلك أكثر صحة بالنسبة للجسم.